Raha ny tiako hoe mihinana salady sa mofo sandwich de aleoko mihinana mofo sandwich satria mofo a mbola misy mofo koa anatiny a de zay mahavoky zany no tena tadiaviko amin'io le izy sakafo atoandro le izy mila mahavoky zany a manome zay mahavoky anahy zany tena tadiaviko am'le izy de donc ry salady zany no, le mihinana mofo sandwich zany no tiako.